Ang kaisa jorao dui hazar trish jona manwi paio. Obo wngkha kwtal manwi dudh mai tei nokni nangkukma manwirok. Chamung chana bagwi wansukmung khlaima bai tei phalna bagwi mung bwtang swnamma bai phalna bagwi kaham khe samung tangwi mano tei phalna bagwi uansukma kwrwi wngwi mano. Kwmajakya manwirokni bagwi bulk khe paikhe rang tei jora kwrwi wngnai. Salborom khe malnok phalmani bisingtwi kaham khe stock khlaijak gantinok no mwthangwi tongo. Kaham khe chámung chámani tongmung no chubachu khlaio tei kwbangma jora himnani nangmani manwi no kwma rwgo. Kwtal tei kwthang tongmungni bagwi chubachu khlaio.